<hesitation> Íngi, ángi chú xéik ángani tá, food smoothie ángani á, masabér chún kan neit tóorángká, neit pát ángáitáani chú ái ingridient hauáká. Chú bóng te ángi á, chún <hesitation> ángi doié móh te poni ánga, chún food kan tóole, food tani ánga, chún ángi frozen potato, a fresh potato, chún íngi tilgáng íngi a taste satán kan tóo, a tóong tóora kan tóo, chún tiní te, a sweetener áng te kan tóonga, rong kan nóng, chún rong te kan tóonga, chún tá chún kami, a food hauká kan choppánga, a fine lime kan choppáta ánga, chún <hesitation> mixera kan nda ánga, chún milk imó yoghurt chún chúmí chú kan tél ánga, chún sweetenerle a rong ángpó kan tú chún kan tél ánga, chún kan blend ánga, kami kan blend tsar tsar ánga, íngi neit kát te kan blend ánga, chún kami íngi a consistency ka kan dú sóonga ángani chún chúmí ánga, chún du tóoká ánga imó alá tóoká ángani chún dué a fruite po kan tél belle ánga, ták déuse ka kan dúse ánga imó dál déuse kan dúse ánga imó yoghurt kan tél belle ánga.